איך ווייס פון אפאר מינע טאנצן. צום ביישפיל: בעלעט, טענגאו, האבקע, דעבקא, קאדאטשקע, און מ'קען טאנצן זייער, זייער, שיין. און נאך דעם איז דא ספעציעלע טאנצן וואס קומען פון לענדער, למשל די טערקישע טאנץ. און אזוי ווייטער.